Yuu na quiwilꞌue xapo naquiiꞌ tsjoom yuu na mꞌaaⁿya na jndyeti quiwilꞌueeꞌndyo̱ xapo na quitmaⁿ liaa, quitmaⁿ lꞌo̱ tsꞌaⁿ jeeⁿ yanaꞌ na nndyuuꞌ tsꞌaⁿ chaꞌ na ñequiiꞌcheⁿ na ljuꞌ lꞌo̱ tsꞌaⁿ, quiwilꞌuenaꞌ na nnda̱a̱ꞌ tsꞌaⁿ chaꞌ na nleichomꞌ xqueⁿ tsꞌaⁿ ndoꞌ na nleichomꞌñe tsꞌaⁿ na chawaañeñꞌeⁿ tsꞌaⁿ, nmeiⁿꞌ yuu na lꞌue xapo.